Jwa'n tyoxkua zi kald ngida, desde tyoxkuay pues kuymen ma' pues zea tys men thi' ngid por- por kila' o men tyz men nkugmen zi ma' ndo yoba per ma'ya ma' nabana ya garna' nzo men ncho yen ma' na nzo men ngo'o yen ma' pues kongamen yek ma' naze bro yek ma' naba ze nguj ma'za, ngolo mne nguj ma' zara to'labla nit na za, jwi'n lib nit zera ko'ama'len nit- nitaza tamod nly dobma' ze naban yib bdob ma' o kibla dib dobma' za to'ala yiz bix ko'ama' este na tab'lama' lo ki'za zera to'ala yo'a re kol bix ndo lad ma'y ngolo mney zera aa cho'ama'za kore'a re jwa'n lenma' kote'a extima' kote'a re tombya ma' pues, goney mney yaxma'za, yazma'za cho'are pone ne re- re libroa'' roma'na za ya ma' zet zabay, maske yex ma' nu thi yet yex na ze ndobkela yetza lo ki'za men ndiey koy lo estuf o komena lo ki'ba jwa'n lo nke lo jwa' jwa'n nchanaza o komen ya' ngolo mne jwi'n ndob lo ki'na na komen komen nit yetza zea yet yo'i o yet yiba' ngolo na komen nit leneyza ngolo mne nda ma' yetza ya ndob lab'la ma'za komen lud este yaxa', ncheyida, kolanta za kolanta yiza o kolant jwa'n jwa'nta nxemen jwa'nta- jwa'n nabixana jwa'na lyabaza yo lud tedana kuedmen bro lyaba nloga nlo mblyaba ma' chole mbyes ma' ngolo nguy ma'za na medita kob nita kued men nridab nitza kap ndiey najwe'ga komenza na nague toz ndiey ngo lo mey pues ya mgolo jwi'n nguy ma' zera kotemen ma' kotemen kald limen prueba cha leja' njwi'n nguya' ya'i lo mes jwa'menaza, kuanmen zi plad chomen limon nzyna kunmen yi'n ye'i yo yekney pla yejna pues zi jwa'mena zebay jwa'na nak chan kald ngidaza.